Jo ngom toma moti ne biasa kalo ngom mo kehe bolo mo srang yuhi ge biasa ngom mo, a kalo kehe gena ngom oro mega re gosora ma ngoma capu sedaba guraci ma utu ge kambo, a rasi ngom mo cam ene, mo yuru ene ma ake, a tege